Fundu vue kuibadilisha ngara ya- yaigare kana ngara yaa- ya- ya- ya- ya baisikeli. Uwoka Kwai irara mbai kwamku uraifuma ina igare. Kami irughua kwa itumia spana takwe kwairurughua uvike mbai ufunye, mbeo yairikureeicho ya itairi iriya. Kole igheighira shida, era upepo uuruthure hewa yaithirie, kwali kwalifute tafweta aghire chumba cho chuma kichi tumika havachi hila ghatha ya liva. Chuma kio kwaighira uvoghoko kwa bandua itairi ye yafuma ena- ena rimu yayakwe. Ngara yo kwaifunya ena rimu ya kamiifunya kole nitiya kighire tubu kwafunya tubu iya ike voshi ulolie kutu uya ighire shida koyemkwa chemba kwachemba pancha kana kole ni- ni ngara yamkwa hii wika- ukwavikia ingi kwairi duka yoshe uighuta na itairi lia ena irimu liya uondoa ngara njisha uirikia haya ena rimu yai uhighirie thau nachoma kia kia. Ukambuniria kwa hicho hae, kwaicho rambe hoia niichue ehe ufunge na igari yapho ughende. Na- na baisikeli ni mi kwio kwio hata ya pikipki ni mikwio kwio. Hata nichitumia ghara tigiri tichi chuo mbeho nae nimikwiokwio